ذات مرة في اثناء احدى العواصف جرفت سفينة غامضة الى الشاطئ! ف بدأ البشر إن الناس على الشاطئ إنهم يتفقدون هذي السفينة، ما اللي عليها اشنو تسوي اشلون وصلت؟ ف وجدوا إنه ما في بشر على السفينة في حيوأنات وكائنات غريبة! وكان في اشياء ومعدات غريبة الصنع!